मिठाई के नाम कुछ ऐ प्रकार है। पेड़ा, चम चम, मोती चूर, काजू कतली, सोन पापड़ी। मावा बर्फी, जलेबी, लड्डू, खोया बर्फी, गुलाब जामुन। हीरा माड़ी, इमरती, आगरा पेड़ा।